Jue yë po'oxpë a'ax jedun yë bi'i tyak a'ax tyëjkajpyë jue a'ax dun mëd wyañ duñch jedun i'ixë në ko'o je'e anim jue unk ob a'ax jedun myaj jayëbyetyë yë, yë bi'i xu'utpë, yë pëxkë o este amunchunk t'say amunchë ji'im myachë ji'i jedun jexmëmëy jadunt's jedun po'oxpë nëkx jayk nëdakëy jadun jedun kyay ukyë tën nyëmëjsënë amsojën.